मए नाचन सिखन चाहत हओं । नाचन मेरी छोटोसे शौख रहए । जब भि गीत बजत हए मोके नचासि लागत हए पर मए नाचन ना जानत हओं । तभि मए नाचन सिखन चाहत हओं । अगर मए नाचन सिख जांगो तओ खुब नाचंगो ।